Agnisany a karazagna biby mandeha mafy be zô an dia a fosa, dia kiva, liogna dia kiva, dia vôlavo dia piso. Dia misy koa karazagna biby dia mandeha dia vosa be si, ohatra amizany zô ankora, sokatra, a angorigna, <hesitation> kalakody.